Mila ampianarin'ny ray aman-dreny amin'ny zanany tsirairay avy fa tsy misy ambony sy ambany ny ankizy fa mitovy daholo. Ary tsy tokony hietraketraka na hampitahotra ny hafa. Ankoatr'izay, mila manamafy ny fahatokisan-tenan'ny zaza ihany koa ny ray aman-dreny mba tsy hanaiky hohitsakitsahina izy ireo.